Tanga kixí kixí nanuu cha'a xa'ayó nuun toyuu kuu, kixí kuva'a uun nuxayón ndaka inte xuu va'á, ndaka kixí ndaka tinga ndankaya kayo'ó nikuachix kuu xayo'ó iin tivii xayo'ó iin iin yuu va'a yo'ó, ndaxtuyo inde yayo'ó ho nduvaxto iin nduchí yo'ó kixi ño'ó kixi ño'o kuechí teyuu ndeyu nruchí yo'ó, ndeyuu ndichi luyo'ó ndeyu tichi yo'ó ndaka kixii ño'o na'a nunga ndaga niño uka niño nga xa'a yo'ó ajan tunde tinruyu yuu iin yiki, iin naña iin tixhii iin este najinja modo yuu kakanjonda kixii kanjona njintaka tajan xiyuxa va'á ñama'a chito'o yo'ó hondaka inta niño xa'a yotó té oñoyo tengua ndikenton xuaten xón xa'a yo'ó.